<noise> Mee handa weẽ nə mee ka weẽ kaa ladiraɓa nən kuma karfe wonan a denda wa niĩ mee nə kuma nə kənə sob ɓoota, mee ɓaatan kadsə ba, mee nə kon kənjo ən tom kafin a kem karfe bute nə kər bə kəna se ba, kə tə kange wo tə kada kuu a durawa da ciki səkaa bəlla rana durawa ma baata kawai da cike bə səkaa ɗem a ɗurawa ra tə maaso a kuu har minda karfe pu ahaã rab a kana kaa kan siyo ka kər bəka ase a fer siyo dən a kem karfe kurum kətə ko a tən tomsə pala ba tən səmsə taka werweraawa aniĩ mee səmən kəlso a niĩnə ka wo mee tə wonə kafin a keme kə tə kaɗa ɓaata ɗəm karfe wanakarum ko puna tom tom kə tə ka ng kowa nə ko kona tə tərra aafom nə səksə a kaa ba